Jadi ada makanan yang ulun tu sebenarnya katujui. Katuju banar, cuman harganya larang bah anu, sebujurnya kada ngalih pang dicari, cuman lebih ke harganya. Yang pertama tu, pati bubuhan pian tahu berataan. <hesitation> randang- randang, randang itu kan dari daging sapi yah, jadi otomatis itu larang banar kaytu nah. Dan ulun tu biasanya kada cukup hanya sebuting sapipil wara makan dagingnya tu. Jadi harus minimal tu paling kada dua atau tiga, jadi otomatis itu makin larang nukarnya, kaytu nah. Itu yang salah satu yang ulun katuju banar. Munnya handak maulah saurang, asa kada mungkin pang. Itu ngalih banar maulahinya. Kita pasti tahu cara kaya maulah rendang tu bisa sampai saharian maulahnya bisa sampai bajam- jam. Santanya haja banyak banar, manunggui santannya itu sampai manyusut itu bisa sampai, jar urang itu bisa sampai lima anam jam sampai tujuh jam, jar urang kaytu nah. Apalagi rampahnya, rampahnya banyak banar. Kayanya kada sanggup munnya harus mamasaki saurang. Cuman manukar jua, pinanya kaya larang banar kan ulun pasti kada <hesitation> kada cukup munya sabuting haja tu kaya dikit banar kaytu nah. Imbah itu selain rendang tu, ada katuju tu makanan- makanan kaya kakinian lah, sushi. Sushi katuju banar. Tapi udah pasti lah sushi tu dimana haja pasti harganya. Lumayan larang, apalagi munnya handak gradenya yang tanyaman, yang tabagus itu pasti mahal banar, larang banar. Jadi, kanapa katuju sushi? Itu udah pasti karena, dagingnya oke, kaya daging ikannya nyaman banar. Kemudian dari nasinya, nasinya tu kada tahu kenapa, karena mungkin karena nasinya dari nasi jepang. jadi pasti beda lawan nasi yang kita makan sahari- hari kaytu nah. Kemudian pulang, munnya handak maulah, aduh itu asa kada tapikirakan pang kayapa caranya maulahnya kaytu nah. Ribet banar, bagulung- gulunglah sushinya, ba apatuh ngarannya yang ada bumbu- bumbu yang kita tu kada ada yang di pasar, nukar di warung- warung tu kada ada. Minimal banar di supermarket, itupun bah anu larang jua, apa namanya <hesitation> harganya jua. Jadi sama haja sebujurnya nuka larang, baeulah larang jua. Cuman bedanya paling mun nyaman maulah saurang tu bisa kawa banyak kaytu nah memakaninya. Cuman ya balik lagi, munnya kita baulah ngalih. Kada bisa sanyaman kaya yang chef- chef urang di mall- mall kaytu nah jar urang te nah. Itu pang yang ulun katujui tu antara randang lawan sushi. Cuman yah jarang- jarang ai kawa manukar, karena mahal banar dan munnya kada tapi sadar diri jua kaytu nah. Munnya nukar tu kada kawa makan sadikit, kaytu. Ituh.